Naa tsoni jutsuxaxoni nkꞌe rugundha tjinda tjinga rindhana <noise> jngu jii nkꞌe thi tha theneni na ya la na jngu ji nchon tusua na yiana taka taka thusan naa chindate kugi nkie chutu suána yiana taka tu saana yati trujunda nda tiyietin tinda chingá rxindá, jngu ji nkꞌena ñana taka tuxꞌen na titjeguaxan yanchi na ñana taka tuxꞌen, na tengá ni <noise> tingá chingá rindána yiana ndaxeꞌe tjeꞌe nuun nchon nuun ncho tjingana taguxi ixin nenina ya nani xra jina nixra tinixra tekjana na chundayia na ndeyiana yiana taká thusán nkꞌega tjinda the sinéni.